إذا باش تاكل البرا <hesitation> ي- توصل حتى <hesitation> مية الف في الأسبوع، <hesitation> أربعميتلف في الشهر، تصرف على ال- الأكل السريع والماكله البرا، أما إذا كنت باش تطيب نتصور يتكلف أقل، ممكن <hesitation> ما بين خضرا ولحم هكاكا وحد، تعمل <hesitation> ثمانين ستين سبعينلف في الأسبوع، يعني ممكن <hesitation> منطقة ميتين وخمسين هكاكا.